हाथों के अच्छा सी धोन का खातिर सबसी पहली हाथों के पानी सी भीगावा, वे का बाद हैंडवाश या साबुन के हाथ म लगवा वैकु अच्छा सी झाग बनावा, अच्छा सी झाग बाणों का बाद वे झाग ते धोई दया, धून का बाद जु छ कोई अछू सी सैनिटाइजर लगाई के छोड़ दया ऐसी आप का हाथ अच्छी सी धुली जां दन और सारा कीटाणु भी अच्छा सी साफ वाई जां दन।